एबे कुन्हु कुन्हु मन्सवा मासु सबह हैने खेसइ । एबे हुन्कर लागी मासुए नहिय लागेवाला दोसर सागसब्जिक तिउना कहाँले जौत एबे एलौव । एलौव फेरी मासुए नहिय हसइ । हसे ओकर बादमा तोर भेलइ वाही कटहरवा । कटहरवा काटके निझबाही फेरी उअ मासुवे नहिया लगसाइ । हसे तोर मस्वरा भेल । मसुक सटहा इय तिउनाव खैले बनइ । मासुए नहिय हसइ हिन्क फेरी ।